ཐ་གིའུ་ཏར་དེ་སྐོར་ལེས་ཤུག་ན་ང་གི་ཐ་ཅི་ལས་ལབ་ས་དེ་ཐ་བའི་སྦི་ལེན་ན་ཁེ་པར་ཁ་རེས་མ་ཧོ་ང་ཅ་གི་དེ་ལོ་ཡ་ངང་གི་ཀཆ་སྦི་ལོ་ང་ཅི་བཅོ་གི་ཐེན་དི་དངང་ན་དང་ལས་ཀེ་ཐེན་བཤད་ཨིན། ཨོ་དི་དྲྭ་ཏི་ང་ཅ་གི་དེ་དང་སྐོར་ལེས་ཤེ་གུ་པོ་དེ་ལེས་སྤྲུལ་ཏི་ར་ཁེ་ཆི་ཏ་དེ་ང་ཅ་དེ་སྐོར་ལེ་ལེང་དྲྭ་ཏི་ཤེ་ན་དེ་ལོ་བཀར་ཐང་བ་དེསུ་ཤེ་ཨིན།